कैसे यार, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा जिम जा रहे हो। कुछ करना है या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है? क्या तुम ट्रेनर बनना चाहते हो? बताओ यार, मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं शरीर का ध्यान नहीं रख पाता हूँ।